Ma la verdüra pöle tenila ën po vaire völe, ënt ël sens, ad ezempi la roba vërda fin ch'a fiapa pa e se no pöle dizuma al a pa 'na scadensa propi, a va ën po a öi ecco, ënt ël sens che d'istà ch'a fa ën po pi caud magari ün a cunserva ën po dë menu e d'invern ënvece pöle tenila ën pochetin dë pi, ma dizuma ën l'arco d'la zman-a al e sempre mei mangela